དེན་ཇོང་ནང་ལོ་ཅན་ལབ་ཁང་དེ་ལོ་འཁོར་ལོ་སེ་ལབ་ཏོ་ཡིན། དེ་ལེ་གཡོགས་ལོ་ནག་ཆ་ཐམ་ཆ་ལོ་གོ་ཧ་པོ་ཡིན། དེ་སྒེའུ་འཁོར་ལོ་ཤོ་ཤིལ་འདེ་འཇམ་དབྱངས་འདི་མི། ཁང་ཕའི་སེ་ན་དེ་ནག་ཆ་དོའོ་རེ་རེ་ནང་ཐང་གསུམ་བཞི་སྐུར་ནུམ་རང་ཀི་འཁོར་ལོ་ནང་ལོ་ལུ་ཀོ། ཨ་ཁེ་གང་བ་སུ་ཐང་ཕུཏཧ་བ་ལོ་མི་བཞེས་སྤྱད།